اه باهيك اه نجدر مثلا نسمع شوية أغاني ولا بوتكست ممتع ولا حتى نجرا من كتاب من تلفون إذا كان ما في حاجة نبدأ نراقب الناس ونخترع في قصص في مخي <hesitation> كيف يعني حياتهم ماشية وهيكى.